Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa inne, mwezi wa tano, umwezi wa sita, umwezi wa saba, umwezi wa nane, umwezi wa tisa, umwezi wa kumi, umwezi wa kumi na moja, umwezi wa kumi na mbili